Gaskiya mi yiɗi innde am. Innde am nandi be am, nandi ko mi waadata. Kala mi waadata pat innde am lallay ɗo wannam <hesitation> ɗon hokka am sa'a. Innde am nasara, ko mi waadata pat Allah ɗo barkita. Kai mi yiɗi innde am, innde am veli am, innde am ɗo waddana am waddinam sa'a, innde am ɗo waddinam se-nasara be albarka.